<hesitation> bueno de manteca este za kuch rnirabarzianen galgyich naꞌ lo, tiempre runa zakren pur limantə pur raura rakuch raudira maxuꞌu nakons knakachi kachiki pu xobraw kuchney este purra kwaniꞌi apurrakwan rawmaꞌa para naa pur silimant niniwnazak tirzamani namasroeno, fuena set nak kosinar dii gawꞌin weno naꞌ dii galyichlom pues.